Ñy tsindry mandry zany, azo volañy hoe: -Nofinofy azo tanterahy no tsy azo tanterahy, <hesitation> ñy tsindy mandry zanyy, ingy ñy vokatsy ñy fo tsik'eñy, ñy fihetseham-po tsika iñy tsindry mandr'iñy, misy ñy raha vetsevetse tsika, ñy raha kasay tsika, hatao mety tanterah.